افضل الاستماع للموسيقى العصرية لاني مولودة في هذا العصر واشوف انه موسيقانا تعكس حياتنا السريعة اللي ما حد يقدر يفهمها غيرنا اما الموسيقى الكلاسيكية احسها بطيئة وكلماتها تقليدية وما تناسب جيلنا فاختياري بيكون الموسيقى العصرية